Iyale kuku jumii nduli numuhimu sana kwasa- kwasababu kujamiitu ngawasoma ngawasoma nanta kwazni la kwanza laki la saba, la saba fom wani pako fom four unga patichi kazi chonsi chichii yakuti wa- wa- waku yakuti waishila ngapi kuti la ishili fobi nama lizile fom four yanagati yale andika tuwepa waandika wapatichi kazi tichifu ielimu lini faida sana kuwetu. Chipindi cha nyuma ielimu ya zaraulike sana maana chipindi cha nyuma yano yasomanga yonsi yasungu yatisha lukunga ndoka undi kazi wenji utangu soma lakini chipindi chi chip lakini chipindi chii yonsi ya kusoma lakinio chipindi chiya cha nyuma kuko ngayaki kulikwene tuku somesha yonsi sisile yani wenjio mwana njiwa kusa kwasile ikalanga pakuwenepa ukumuavua mama kuti kazi kulena yana lakini likweneli kusu chakula layana yonsi kusoma vivi ajila vivwe elimu ili ni muhimu sana maane katu <hesitation> ikuti shu jinga nanta wasoma ikuku pelichi kazi chimwi nanta uta pasiliki kazi ila ukuelewa chichi chiku chino chikuendelea